What I like to eat soon morning is, I love to eat plantain mix- up with cassava. Why I like plantain and cassava, cassava will give me bodybuilding <hesitation> things, ley plantain will give me blood. So soon morning, I either roast ley plantain geh my red oil, geh argo oil, if I want argo oil dah day, but I like red oil fresh one from lofa county. I geh it I roast it then burst ley plantain in ley oil when I burst it inside then i, dah want pah I lock it soon morning then from there nah I look for water I drink I go on ley hustle or my cassava, plantain aay expensive, cassava pah you can get it from behind ley house you geh it from anywhere, ma there oh ma nah there oh cassava will come buh plantain it can't come like that becor it seasonal so when I geh it, the day god bless me I can mix it buh if ley orda one nah there, anyone there, dah it I will something, buh for me I nah what happen to my system, I nah like tea when I drink tea, my whole system will be hot ley whole day then sun will be beating me then inside my system hot so I nah like tea I nah like juice I nah white man I like my cassava because dah it we saw with our people, they wor eating, yeah, so dah ley thing dem I like to eat in ley morning.